<noise> Lafa mitakatsy ny ravikazo o hoaniny; <noise> lafa magniry ny voakazo da mazaho tombony i mihina. Lafa hiady koa hiaro tegna da igny ny ampiasany! <noise> Izay no tena tombontsoan'ny lavatendan'i Giraffe. <noise>